goɗɗo mbolwowo e dabbaji wari ndi galle hitande shalinde, min giie ko min meɗayi min giia, haa joni so mi siftori mi nanaa mone dilliki maako, ngam e ɗun laggi mo e nder gari ndi.